أعتقد من ظمن المشاكل المهمة في العالم <hesitation> بالنسبة لي هي <hesitation> مشكلة الفقر، الفقر جد جد صعب، وجد <hesitation> يسوي مشاكل، ويفاقم المشاكل إن كان له تأثير سلبي على الصغار، أو على الكبار، <hesitation> فلازم نقظى على الفقر، نقظى على البطالة، نشغل العالم، نشغل الناس.